نفشل نستكشف المحيط اكثر من الفضاء المحيط واحد الحاجة اللي هي قريبة للعالم ديالنا وكتأتر فينا او كنتأنرو بها ونكتاشف واحد الحاجة الي فريبة لي حسن من شي حاجة اللي بعيدة اللي بعيدة الي مكنعرف فيها حتى شي حاجة